wushina shicucci ya foƙ niya ndi yuwero ɗipa, ƙam ning ar mecche, ƙam ning joom, ƙam ning ɗang, ƙamning ƙondulog, ƙam ning arum ƙam ning tafarnuwa ƙam ning albasa minu yishi shinnamu ƙa arum ƙm ning wucina mandi ƙema chiƙo dunko shaɓɓuƙo ya foƙƙo ƙa fuɗɗom ya foƙƙo ndi shanero te ƙa shiƙro, ƙe ma shiɗɗiƙommoyafoḵko ta yuwero ɗiibaa, ɓoƙra fukee ma ƙema chiƙo ƙa fuɗɗo ya foƙƙom, ƙema nummuƙo ya foƙƙo ƙema tang na yu faro ya foƙƙo ɗiibaa, peneg ɓara we joommo ƙan danghi, ƙan arumii ƙema choƙƙo ta foƙ shoshemmom ya foƙƙo ta shanani,a minji ƙema gɓettuƙo ta foƙƙo ta ranƙ illirero shoshemmo, ɓilang ƙema warƙon ya foƙƙo ari yangni ning wemmom ta foƙƙom moom we shinna penegƙo warshi ƙa cwaman ya foƙ ƙammaiii ɓuran loo ƙema aɗɗuƙo loo shi ɓurani ;dibai tarang pittu ta foƙƙo ya foƙƙo ta yu ɗiba shshenmol mandi ma warƙon ya foƙni ti shele ƙo ƙe ma illiƙeƙo ndang dunƙo wagƙucho foƙni ƙelanƙu a minji ɗipa ning yawecchinum minji ɓara we shin wala, <hesitation> ƙa ɗipa foƙƙi.